உலகின் சிறந்த செஸ் வீராங்கனை ஆவதற்கு ஐந்து வருடங்கள் இருந்தால், நான் தீவிரமான மற்றும் முறையான பயிற்சி முறையைக் கடைப்பிடிப்பேன். எனது தயாரிப்பை நான் எவ்வாறு கட்டமைக்கிறேன் என்பது இங்கே. ஆண்டு: வலுவான அடித்தளத்தை உருவாக்குங்கள். அடிப்படைகளைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். முதன்மை அடிப்படைக் கொள்கைகள் தொடக்கக் கோட்பாடு, இறுதி விளையாட்டுகள் மற்றும் மூலோபாய திட்டமிடல். எனது பாணிக்கு எ.கா., ஆக்கிரமிப்பு, நிலை அல்லது எதிர்த்தாக்குதல் பொருந்தக்கூடிய ஒரு நிலையான தொடக்கத் தொகுப்பை உருவாக்குங்கள். தொடர்ந்து விளையாட. அழுத்தத்தின் கீழ் அனுபவத்தைப் பெற மற்றும் மதிப்பீட்டை நிறுவ போட்டிகளில் பங்கேற்கவும்.